वर्ल्ड वार दूसरी के बाद जर्मनी का उन्नीस सौ पैंतालीस मा दुई हिस्सन मा विभाजित कर दाओ गओ। पहलो हिस्सा पश्चिमी जर्मिनी जो अमेरिका और ब्रिटिश और फ्रांसीसी नियंत्रण में हतो। उके बाद पूर्वी जर्मनी जो सोवियत संघ के प्रभाव मा हतो। यो विभाजन ठंडीयुद्ध के संदर्भ में हतो और दोनोंजर्मन राज्य अपने अपने राजनैतिक और सामाजिक ढांचे के साथे अस्तित्व मा रहे। उके बाद उन्नीस सौ इकसठ मा बर्लिन दीवार को निर्माण करो गओ। जो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को विभाजित करत हतो। उके बाद उन्नीस सौ नवासी मा जब दीवार गिर गई। तो ना केवल यो जर्मनी के एकीकरण को प्रतीक हतो बल्कि यह सोवियत सम्राज्य के पतन और ठंडी युद्ध के अंत की भी शुरुआत हति।